المشروع اللي أشتغل عليه حاليا هو ديوان شعر الأول-أول ديوان شعري حجتي أبي بسويه. طبعا متحمس للفكرة، <hesitation> متحمس جدا-جدا يعني؛ لأنه أول عمل أدبي أبي أسويه، وبنشره في أحد <hesitation> دار النشر. وبشارك فيه في معارض الكتاب الدولية، وبيكون في قصائدي، وبسمي، يعني بكون شخص مشهور في الوسط الأدبي.